يا صاحبي، عشان تغير حفاظة الطفل لازم تكون مرتب وحذر، أول شي خذ الطفل وحطه على مكان نظيف ومسطح، زي الطاولة لتغيير الحفاظات، بعدين فك الحفاظة القديمة بهدوء وارميها في سلة المهملات، بعد كده نظف الطفل كويس بمناديل مبللة خاصة بالأطفال، وركز على المنطقة إللي كانت فيها الحفاظة، بعد التنظيف جفف المنطقة برفق بمنشفه ناعمة قبل ما تحط الحفاظة الجديدة ممكن تحط كريم حماية للبشرة عشان تحمي جلد الطفل من الحفاظة، وأخيرا حط الحفاظة الجديدة على الطفل وتأكد أنك لزقتها زين، أهم شيء لا تترك الطفل لحظة واحدة وهو على طاولة التغيير.